Thi ngid tayal tyox kuamen nar mod, tayal jwa'men ngid kex', ngid frit, ngid este tyoxkua zi mol, tyoxkua zi amarriyo', tyoxkua zi ngid kon yi'na', tyoxkua este zi kad ngid kon bsion, kon silantr, este tiz ngid lasa' tiz ngid granja' pues thagei tyoskuai.